نفظل إني نتحكم في أحلامي أنا على إني نتحكم في أحلام الناس الأخرى حاچات ما تهمنيش، أحلامي أنا نحققهم ونخدم عليهم اه ما يعنينيش أحلام الناس اللي نتحكم فيهم، كل إنسان وعندو أحلام معينة اه ما عندو ما عندو حتى الحق أنو يتحكم فأحلام اا الناس الأخرى، رآه هدا حاچة ماهيش من حقي ومنچمش اا نتدخل فيها.